Naruh naru' anak adi' doo' rema; keh, mesti nehpu'un let lem lubang ruma', lun uwan nebada' mala doo' serawey narih murih-murih mesti dih naru' deh maya' maya' karuh lem bukuh ago dih ko', kineh kan karuh tuhan kinih kan doo' serawey narih, 'am narih da'et eru' ngan lun beken. Pengeh ineh keh mey ngi sekulah guru' peh mala ineh tideh meto' . err lun ruma' kadang pun lun merar peh nebad' anak adi' err nuk kapeh-kapeh tu'en nebada' kenep-kenep ideh petulu ngedah.

Luk midih inan uih doo' piyan bang dto riyak may nier lemulun uhm ngaweh inan lun ruyung kamih ngawah dto riak ngi gereja.

U'tak batok narih lah milah karuh tauh, belajar nana'rih ngan lun maral tauh, nakaruh nana'rih keh, nigar narih idah naka'ruh,[aah] lat ngi'nah kalih nah kana'rih nakaruh, karuh lun bakan batoh idih keh, basah bukuh nah narih, niar tv nah, nigar radio nan'arih kalih narih karuh lun bakan.

Celebity atau pun pelakun luk uih doo' piyan ialah Celine Dion dan Mr Bean.

Kakamih dangaruyung ngilad, ngilad tah koh..a'am man mulah sin narih, a'am tabuut tah narih, kamih kayuh naruh bajet kayuh lun nuk ngi bawang maral[err] koh. kalih narih tah kan mulah sin asal inan bera kanan narih ,may nakap nuk paguman aah lam pulong..pu'ong lam pulong, luwang lam apah, may marin[aah] nadih sukup a'am nah kamih tuuh[aah] bajet kadih narih sata'ap pelaba tuuh burah ngan nuk midih tupu. Nah tupu tah bajet kamih.

Tak narih mala raut keh err ngi bawang kamih bawang ruma' kadang ngilad, kamih dela'ih raut ebol kamih, raut pepana' kamih, kayu' dedtur eh koh err raut err naru' ngelaak nideh pengeh mey selegku' lem ebpa' nideh. Neh raut kamih renga' ineh ngilad.

Lem linuh uih, lemulun kereb pakai AI kidih-kidih kenep edto kenep masa ideh kerja, masa ideh naru' nuk midih ngi apeh-ngepeh. Renga' ideh pakai AI doo' asget dih tu'en.

Mula' kereja luk doo' kereb tuen narih renga narih pangeh sekolah. Inan teh kerja nga Ruma' Sakit, nuk kerja ngi sekolah, inan teh kerja ngen company inan teh lemulun kerja kuan Tuhan. Maya' paped lawey sekolah narih meto' kerja narih dih teh narih mili' uhm. Tulu maya' sebelajar kiko ngi sekolah nhdeh nidih.

Uuh kema' narih madi' ngilad pelaba doo' piyan raut ebol narih, doo' piyan raut gaing narih, doo' piyan err belawan upun belawan upun. Mula' na'an-na'an teh raut nuk doo' piyan renga' narih madi' ngilad. Ridtu' inih keh merar neh umur narih na'em tebuut teh narih ngelinuh raut nuk ineh eh asal narih kereb mey nalan-nalan neka lem tulang narih kinih paak teh narih.

Mo inan lun ruyung uih mala sekunuh ayu' ulun idah ngilad kayu' mala lakuh mala adih inan.

Mo inan uih raut alat music kayu' Sape', kayu' Suling, nuk inah pakai-pakai kamih renga' naru perayaan adat Kelabit.

Kuh kuwan narih renga' narih ngi bawang bawang ngilad keh, 'am mula' esin narih kadi' narih nu'uh esin nih err tetamah narih nu'uh esin tu'en deh tu'en deh ripun edtah kanan nidih 'am narih keli' ngapeh inan deh ripun idih . err Neh kineh dih. Neh kinih keh pegerai' ripun esin lem bank teh dulun maya' lawey ulun nuk kinih.

Renga' narih madi' ngilad keyh ala ngi lem bawang meto keyh doo' piyan narih ngen Edto Krismas nuk uhm doo' baken-baken sineh. May teh narih tebubpun may teh narih nani, nani Kristmas ngneh naen, petabi' edteh burur ngen edteh burur. Doo' ramai narih raut renga' Edto Krismas, Neh suk doo' piyan narih ngilad.

Mula' na'an certah' luk doo' piyan anak adi' anak adi' ngi ruma' tauh 'an masa'. Anak adi' dari pideh keh doo' piyan ngen certah anak adi' nideh. err edtur beruh sinan pawa' kah doo' piyan ngen luk ceritah-ceritah love story nideh. Lemulun lun merar beto' ideh keh doo' piyan ngan err bukuh facts nideh, maya' umur teh bukuh luk tu'en deh basa' dih.

Mo inan, inan err misu' lem ayu' belanja kamih dengebawang lem limah laak luk laba err kayu' inan ideh naru' dalan, naru' err apir kuwan kamih lah.

Mo doo' ideh bank ngulu sin dih, 'am deh err kayu luk err meno-meno dih, doo'.

Seriteh kayu' raut bideo lem nuk pangeh nuk pangeh uih nier dih doo' mula' untuk uhm apa nama? Ngen narih ken perhatian kita dengan pengalaman yang sudah kita tengok.

Tulu edtah masa tebudto keh, peden keh piyan tebe' beduih la' belajar nuk midih pakai computer. Kinih keh lukis pakai nuk biasa kuayu water colour, crayon, colour pencil kinih keh. Tulu narih mileh belajar lukis nuk midih pakai computer neh neh lang-lang doo''

Lem linuh uih ngudeh langit dih bata'... direm. Kadi' errr... muneng dih ngen... dih ngen , ngen laut rayeh keyh. Dih nidih, warna laut sukmey naru' dih kayu' bata' direm.

Utak beto' narih la' doo renaey cukupnarih rudap cukup nuk kenen narih nam narih pelaba mula' linuh kail narih sembayang ngen Tuhan doo' narih ngen lun ruyung narih beruh man dih teh narih doo' lun doo' renaey.

Tak ideh taut ngen nuk midih narih nuru' ideh sembayang ngen Tuhanm, Tuhan kereb uhm jaga' deh.

Ridtu' inih celebrity nuk piyan nuk doo' piyan keduih 'am neto' belatu' nganeh kinih maya' enun seriteh lem err siren narih lem tv . Ngilad lem laak enem ngepulu' tudu' ngepulu' ngilad doo' piyan keduih ni'er Elvis Presley, doo' pudut neh koh, doo' ileh neh menani, doo' teh gaya neh. Paad-paad kinih doo' piyan ngen iyeh teh keduih .

um telepon nuk naam kerab tu'en narih pakai temiseh naam inan line internet nuk do'

Idah nuk naru' music idah The Beatles doo' keli' keduih lah.

err masa suk leng-leng doo' keli' keduih kinih koh nga' uih neh paweh nuk dadan men narih na'it nekap edtur suk doo' kereb doo' kereb err gaya doo' kereb ngen kedinarih .Laling narih ngaweh. Neh paweh neh narih keli'edtah lemulun nuk pelaba doo' peridtu' ngen narih, neh neh naru' narih lang-lang mawang niyat.

Lem ayu' rasa narih mey lamangui lem ebpa', iyeh doo' naru' iko burur mudih doo' sihat, iko inan rasa segar lah kadi' burur mudih doo' err lemangui lem ebpa' dih.

Bang edto narih err tenganak biasa kamih narih na' lah ngerayeh, berdoa dengan birthday narih.

Mula' luk midih luk doo' ribed ngen tauh lemulun perenggaie', ibal lemulun ih koh doo' keluarga ideh doo' kerja ideh, ibal lemulun nih koh err doo' pudut nideh. mula' na'an teh nuk doo' ngen tauh lemulun perenggaie' kadi' abi-abi ineh birey Tuhan tidih ngen tauh.

Aah... ridtu' inih murih kamih ngerayeh edto tinganak keyh. Kadi' neh tupu teh kereb tu'en narih dengeruyung. 'Em nuk plaba naru' idih lem err... lem hotel merar. Naru' dih ngih ruma' , ramai-ramai lem erang kamih dengeruyung. Doo' ketuh teh renga' kineh.

Mo nga' narih naru' padey renga' inih la' na' neto' dulun nekinih la' nibu. Pengeh nibu rayeh nidih pengeh ineh 'an narih ngeranih neh padey dih.

Lem narih penting lem ayu' nu'uh burur narih untuk kesihatan sendiri' dan iko rasa iko sihat bah, bersih, kineh ayu' tauh mulun luun tana' sinih mesti tauh mileh jaga' burur tauh sendiri'. Kuman kuman nuk doo' paad burur tauh sihat, mandi', kalau iko ma'it mesti koh mey nabat, ngalap ubat supaya iko kereb sihat.

Murih uih mala ngen ta'ih keyh, anak uih mala... 'em pelaba narih ngelinuh kediweh sinam merey usin ngemuh, merey mula' usin ngemuh. Pian ngemuuh mileh sekulah. Let ngineh niko nekap enun doo' kenu'[aah] kenuan Kiko kekuh, ken kediweh ngeneh ko'. Edteh beruh, na'em narih kelupann, kapeh=kapeh peh na'em narih kelupan sembayang ngen Tuhan, masa' bukuh ago narih. 'Neh pinian narih negan anak kediwei.

Uih ngitun doktor lah kalau renga' uih la' err keli' enun luk ma'it.

Duih duih linuh duih terawey dih err maya' enun nuk sinulis lem bukuh ago, kapeh peh na' tebada' beken koh doo' tun tideh, kadi' 'am ideh kineh kan doo'. Enun nuk sinulis lem bukuh ago kadi' neh narih murih murih masa bukuh ago mey tebubpun, Kapeh peh doo' nuk beken dih 'am kelawan nuk

Lem linuh uih teklogi luk doo' , ngedoo', lemu... ngedoo' aaa... ulun lemulun ieh leh kau' inan hand phone, kayu' inan aaa... dalan kapal terbang. Kineh leh. Naru' lemulun doo'. Doo' saget naru' nuk midih.

Aah lawey narih may may may lam 'bpa' may ngarabat tak narih may ngi arur, mo may niap pah narih, tak ngi takung, biasa may niap lebetuh.

A'it nuk ngi bawang nuk selalu tuseh ngen lemulun ngi bawang ialah kenser perut, lemulun 'am doo' kail nalan mait aleb, lun merar.

"Tak edto riak doo' piyan narih uhm nier kapeh doo' ribed edto ungat siren narih keyh. Tak nuk midih nga' edto ungat keyh lang-lang doo' ribed neh ineh inan narih mala ""Ooh iih taden neh naru' midih sinih pelaba doo' ribed?"" Nih neh narih ksekanan Sinaru' Tuhan. Iyeh neh suk mileh naru' ineh. Inah neh nah narih mawang niat. Ngubur Tuhan. "

Lemulun lem bawang kamih, mula' ideh na'em tu'uh ileh lukis kadi' ideh mileh naru' err arit, naru' tungul, naru' nuk macam-macam lah peh ngeribed lem ruma' . Kineh.

Aaa... tuseh ngen lemulun nuk naru' pu'un, naru' dagang lem bawang kamih ieh leh transport ineh luk mikat muit barang let ngih la'ud kadi' na'em dalan doo'. Pakai dalan balak teh kamih.

Luk mikat tu'en lemulun lem kerja dedih ridtu' inih, kerja nuk pakai-pakai technology moden nih. ngan old timer beto' ideh keh mikat nideh adjust ngan idih. Anak adi' eh koh doo' mileh, saget kedideh ngan nuk kineh eh.

Usin nuk lem bank iih tu'en nemema' lem ineh dih. 'Em narih... 'em narih ngelinuh deh leh giwen idih ngen narih ko'. Tak narih perlu ngidih mey ngalap idih pakai...pakai kad ATM atau pun narih transfer idih maya'...[err], maya' online transfer. Kineh ridtu' inih, ulun ridtu' inih.

Warna nuk inan kuh doo' piyan ialah merah. Cho luk inan err kamih mudeng err cho limeh.

Laput lem inan narih mudengdih kaa'-kaa' maya' edto meto' idih. Tak iyah la' mudan beken teh laput eh. Utak iyah ma'it idang beken teh laput. Kaa' -kaa' meto laput maya' pudut edto men.

Ubat lun tauh nuk kateng inan nekinih iah iyeh Keburo lah.

Tak inan a'it, iih neh beken tu'en narih ngitun? Ngitun doktor ayu' teh narih. Tapi lem ulun narih kinin keyh, {aaa...] pakai, pakai komputer, google neh narih. Tu'en, err kereb teh narih type enun a'it narih, enun advice lem google ko'. Mula' nineh. Kereb tideh merey si'it advice ngen narih, tebada' ngen narih maya' ineh. Aban narih perlu la'eh let ngen ineh kidih teh narih ngitun let ngen doktor.

selalu uih pakai talipon ranga rudap tupu teh narih naam pakai talipon

Kenep tauh kuman, kenep tauh naru' nuk kenen tuen tauh muru' tidtu' tauh die' ngen nuk midih kutur naem neh tauh mait kadi' neh auh perlu muru' tidtu' kenep-kenep tauh ngimet nuk kenen ataupun tauh nuuh lemulun tuen naih mutu' ayu' teh tidtu' narih jaga' bersih.

Bawang lem piyan uih mey mikak iyeh neh bawang nuk na'em inan uih pengeh miney kayu' ngi err America err Jerusalem, country nuk teneb-teneb dih. Doo' piyan ngen teneb dih. Mula' mula' lemulun siren narih, mula' macam lemulun tu'en narih ninger karuh deh beruh. Beken teh karuh deh manid-manid na'an teh karuh lemulun dih. Karuh English teh ibal, karuh kina' teh ibal eh, karuh macam-macam lah nuk na'em keli' narih. kadi' inen nuk doo' piyan narih ni'er renga' narih mey ngi bawang rayeh kayu' America dih kayu' Jerusalem dih kayu' ngapeh-ngapeh bawang merar lem tana' sinih. Nah, kineh.

"Awan kudih doo' leng-leng doo' ribed tiyeh, tetapilebih let ngen ineh tiyeh, tak uih ni'er niyat nedih pelaba doo' niyat nedih la' ngelinuh la' mu'uh lemulun nuk i'an ada', nuk perlu ngen narih nu'uh ideh kadi' 'am kedideh kereb kehtu'uh ideh sebuleng koh, neh nuk belaan urang putih kuh ""compassionate"" kedeh ngineh."

Mo... renga' na'em sukup esin untuk dagang narih na' ayu' teh leh. Ngeripun 'sin beto'. Tak cukup kidih teh narih bedagang.

Raut anak adi' nuk lem rang nekinih raut gaing nuk tuen deh ngi kampong may uhm beluba' kayu' upunlah kayu' upun biasa. Iih luk kail upun iyeh inan hadiah.

Ridtu' inih iring ruma narih, naem man rayeyh kebun koh kereb tuih uhm inan inan nah Bua Kaber sinibu kuh lem pasu' inn tah Abang sinibu kuh meto', inan teh lLanau snibu kuh Nih ayu; bunga; atau sibu nuk tabaya lat ngi bawang kamih ngi Bario, sibuen kuh ngi tungey.

Mula' luk edten kereb tu'en narih renga' narih mudeng medto eh. Lun ibal lem kampong keh mey lati' nideh, mey ngeluit nideh, ibal eh mey ngeraad nideh, lun merar eh keh mudeng neganuh nideh, naru' ba'o neh ibal lemulun , manid na'an teh nuk midih kereb tu'en narih peh ngisi' masa narih ngi lampong.

Lemulun luk kail err rayeh bala ngilad kedeh ideh lun ruyung Adun. Mo.

Doo' teh edto ngi bawang kamih doo' ma'it idang.

Edteh meto' tana' kediweh ngi lipeh ngi Bau' ngi kah miny-miney nah nibu tuda' bua' ngneh malam Bua' Durian, Montong edteh, Black Thorn edteh, neh nibu Crystal Longan, nibu Siamese Longan, nibu Cempadak, nibu bua' bua' Bua' Meritem. Neh sinubu kediweh ngineh.

Aaa.. lun rayeh atau pun kayu' Pegulu, kayu' KK, lun merar nuk pengeh semili' kamih lem erang kamih, ideh nu'uh bawang, nu'uh err lemulun nuk ngih bawang.

Doo' doo' sistem perinteh nuk nuuh kamih.

Pelaba teh mula' celebrity kinih. Naan-naan tideh. Naem narih keli' ngadan dedih. Tuen narih nier lam TV sidih doo' piyan narih sideh siren narih. naem narih sekenan ngadan dedih. Pelakon pun kineh. Neh tideh pelaba mula' deh kinih kadi' doo' piyan nier nuk ngilad kadi naem sekanan ngadan dedih.

peped puung luk seni'er uih ieh ineh um um lawid

Renga' uih iit mlem lang-lang piyan keduih piyan kuh lawyer koh. Neh man uih nir kerka Tama' ngi kampong ngi bawang. Pelaba iyeh emey nekaruh lem erang lemulun renga; ideh daet singu' renga' inan nuk tuen ngurus iih koh. Neh nieh may metulu linuh lemulun iih uhm Muli' beto' iyeh naen keh madi' tuh teh narih tuen narih ngitun kapeh, miney ngudeh, belaan nah kapeh linuh neh ngidih. Kdi' neh keduih doo' piyan naru' nuk kineh-kineh koh.

Luk inan uih pelaba do pian ngan awan[an...], selalu tolong kuh jadi driva.

Hari Krismas kadi' narih mey tebubpun idih ngubur Tuhan lem edto inah edto Tunah tinganak luun tana' sinih malem kadi' neh narih mey ngubur iyah mawang niyat petulu ngan lun ruyung narih men. kinah teh narih umak lem laak beruh kayu' kereb edto Kristmas dih men .

Mula' naan teh ait ngen tauh kinih. Luk pelaba biasa ngi ruma tauh mait uluh nideh mait keted, mait aleb ngen lun merar dih. Anak adi' iih pelaba mai batek nidah. Mula' naan ait tauh kinih. Kadi' nah tauh perlu may Ruma' Sakit nabat.

Eco nuk nekinih, doo'. 'Em deh kayu' ngilad. Nuk tu'en narih nekinih pun doo'. Doo' mula' teknologi nuk baru naru' ulun tauh nuk kinih doo'.

Mala lipa ngen sekulah ngi bawang kamih nuk lem puneng ngih uih keh, pelaba mikat nuk midih tekapen ngi nangey, inan peh koh na'em tidih kan doo' ngi bawang nuk merar kayu' ngi Kuching, kayu' ngi Miri . Ngi nangey bukuh peh na'em teh mula' tu'en narih masa' koh . Neh tupu teh ken da'et ngineh koh ngi narih sekulah ngi bawang ngi lem puneng ngih.

Lemulun ... Kapeh arih kereb mu'uhlemulun luk tuseh ialah narih tulung deh kayu' deh lem susah , nga' deh ma'it muit deh mey hospital atau pun ngi ruma' ubat, mey mutuh ubat ngedeh.

Ridtu' inih mula' neto' tauh bayar nuk midih maya' bank am neto' ideh pakai duit kertas. Doo' tidih kadi' lemulun nuk 'am keli' pakai dih mikat mento' idih

Lem bawang kamih err doo' piyan raut gaing kamih ngilad, raut petepak, neh kamih dela'ih, dedtur mo dedtur eh doo' piyan mey selegku' , selegku' lem reberuh koh , mey raut atoi-atoi neh narih. Neh raut nuk doo' piyan kamih ngi lem bawang ngi ngilad.

Raut suk nan uih doo' pian iih uhm nier raut uhm raut uhm tennis.

Paad teh technology luk pakai anak adi' sama dengan lun merar, sama,, paad tidih.

Kayu' bank lem talian doo' tebe' idih kadi', neh narih murih ninger lemulun pinsaluk deh renga' deh pakai err online banking koh , bank lem talian. Delo keduih ngen nuk midih sineh kadi kedinarih merar umur eh koh, piyan teh narih naru' nuk midih ngesu ngi bank, aban men leng-leng perlu dih tejhnaru' bank lem talian.

Ooh lemulun luk bubuh atau pun buro let ngi bawang kamih ideh la' err mey ngi tempat luk muneng ngi bandar.

Doo' mula' na'an technology kinih. Sapeh pidih doo' kidih tidih peh ngeley ulun tauh. Luk pakai tauh ngi ruma' eh peh doo', luk pakai tauh ngi lem upis peh doo' , doo' peh naru' tauh senang kerja ngabi tungen tidih.

Raut anak adi' lem bawang kamih neh kinih ideh raut err volleyball, ideh raut football, ideh raut anak adi' ngi bawang kamih nekinih.

Ah lem ayu' narih uhm nibu padi kan narih may lati' puun-puun narih may nebpu' uduh dih rena' iko naru' ;ati' baa'. Tuen muh nebpu' uduh dih tuen muh naru' ebpa' lem baa' dih supayah uduh nah kereb buruk itung kuh bajah na' dih lah . Pangeh ineh, pangeh iko naru' kayu' ineh dih iko naru' pa' lem idih dih, kediit supaya iko kereb nibu padey lam tana' inih, tana' inah pah senaru' muh nah dih man. Pangeh inah mulun beto padi iko naru' ebpa', baja' dingi baru iyeh kereb mulun dengan doo' . Tak idih, tak idih tak lati' nah nganeh uhm inan masa neh berbua' madting Bulan tiga blan tabe' dih?

Mo doo' piyan keduih lemangui kadi' exercise burur narih lat ngi uluh paad kukud.

Ridtu' inih projek nuk keteng tu'en kuh pengeh sinaru' lem pulu' edtah laak ridtu' inih keh pingan uih retire uih kuh Chairman Tadika Akar Baik Pre-School err gereja pre-school Church kamih ridtu' inih. Neh-neh lang-lang doo' piyan narih kereb err merey ileh narih nu'uh anak adi' nuk lem Kindergarden nih. Pelaba doo' piyan keduih naru' inih.

Ngen ketauh luk mudeng ngi kampong ngih dagang luk doo' ngen tauh iih masiew luk midih luk tuen tauh nibu iih luk mula' naan sibu tauh. Dagang luk inan kereb tauh masiew midih luk ineh perlu ngen kitauh iih.

Tak deh taut ngen nuk midih narih marey semngat dah nuru' ideh am taut naem tegao uhm lagi' pun nuru' ideh sembayang mutuh pertulungan lat ngen Tuhan.

Lem linuh uih, teknologi nuk kereb ngiyuk doo' sekolah iyeh lah ideh pakai computer dan mesti juga' ada internet doo' ngi kampong.

Lem bawang kamih mula' lemlun nuk pelaba, rayeh bala. Lat ngilad keyh ngilad neh lat puun-puun rayeh bala ineh, iyeh ineh Kuda' Dita' . Iyeh leng numur satu Lun Kelabit miney ngi Olympic. Mudtih keyh mula' ketuh teh kamih lun nuk dita' sekolah kuh doctor-doctor inan teh nuk kayu' Datuk Sri Idris dedih, kayu' Datu Ose, YB Datuk Gerawat, Dato Isaac dedih, kidih Dato Medan dedih. Ineh nuk mula' dita' pakat ngen kamih ridtu' inih. Kineh teh lemulun nuk ngimet lem bang kayu' Prngulo', kayu' Pemamca, kayu' Ketua Kampong. Neh Lun Merar kamih ridtu' inih.

Renga' karuh narih sendiri' milh ayu' teh narih nekauh lat ngen karuhlun baken.

Ngi puneng ebpa' lem inan ketauh mudeng eh, mula' tempat nuk na'em kereb tue'en pakai telefon eh, kan kadi' puun dih laba dita' dih atau pun laba mado dih kadi' idih 'am kereb tu'en pakai. Perlu periteh naru' doo' tebe' nuk ineh.

Lem kedinarih ridtu' inih koh, merar men umur narih, tu'en narih masa' tun teh si'it lem ayu' AI kadi' 'am men narih mileh pakai dih, 'am narih keli' dih doo'-doo' koh, delo teh narih ngidih awe' dih sala' tu'en lun nuk mileh naru' ineh pakai keh, tebaya' moo'-moo' teh lemulun merar nuk na'em maley ngidih, na'em deh keli' sapeh suk tulu, sapeh suk sala' dih.

Na'em tungeh teh kerja, projek senaru' kedinarih nuk kereja ngen perintah narih ngajar lem sekulah, neh tupu teh dinarih kerja eh neh, pengeh ineh pisin neh narih 'am neh kerja projek tu'en narih.

[O..] Lamulun[aah]bayar luk midih ngakuh, idah bayar pakai, pakai usin... pakai[aah]kad, pakai mayar, mayar aah mayah talian nah pakai bank. um inah cara dah bayar ngan kanarih.

err lem ayu' sekulah suk kinih anak adi' inih inan computer lem sekulah deh . Kamih ngilad am kekamih pakai compuer belajar ngan guru' tupu teh kamih. Tetapi sekarang ini budak dia orang pakai computer lem sekulah. Mula' nuk midih kereb tu'en deh belajar lem idih. Naru' naru' belajar nun-nun pen ideh renga' ideh inan computer deh idah kereb ngalap line dih kereb tideh belajar maya' computer sineh. Doo' ketuh teh sinung anak adi' kinih mileh tu'uh-tu uh tideh ngan idih.

Mo, pu'un-pu-un uih inan talepon doo'... doo' sangey. Kereb narih nekaruh muneng ngen lun ruyung narih.

Serangga suk leng-leng merar ngi ruma' kamih iyeh ineh sibung bunged, sibung bunged suk leng-leng rayeh ngi bawang kamih kadi' doo' iyeh am iyeh ninget koh, rayeh tulud-tulud lem idih. Temidteh tu'en narih ngenep iyeh am tiyeh ninget narih.

Uih nu'uh linuh dan teraey kudih, berdoa uih sembayang mutuh Tuhan tulung.

Kaa'-kaa' teh edto iih. Temidteh keyh doo' neh a'it idang. Temidteh mudan nieh, temidteh laput-laput nieh. Kaa'-kaa' meto' esto iih.

Lun ruyung narih nuk mado murih-murih teh narih nebada' ideh koh, na'em narih sekenan bawang irat narih kapeh peh [ah ah] tradition kapeh peh ulun lun ngi nangey koh doo' teh kereb teh narih berajar idih kadi' na'em narih kelupan bawang irat narih enun ulun narih ngi bawang narih. Tak narih kinah keh ulit nedtah ulun narih ngi bawang narih kadi nidah mala narih kuh sedoo' lemulun, subung, 'am narih doo' belaan dulun dita' niyat

Kapeh kamih kereb papu' dengan doktor ngi bawang kamih ialah renga' doktor marih maya' doktor temulud saja maya' heli saja, na'em iyeh doktor ngi kampong.

Uih la' mikak err bawang ngi Australia.

Mula' na'an teh tabat lun tauh iih. Luk apen deh lem pulung iih keyh, keburo nideh, temidteh uat kayuh nideh, temidteh da'un nidih. Neh luk pakai keauh. Tapi' kinih tabat ruma' sakit neto' pakai tauh.

Bada' kuwan ja' luk mudeng mado let ngen lun ruyung err ideh keh nuru' deh kail sembayang.

Renga' narih sekulah ngilad err murih murih teh lun merar nebada' narih, 'am tun teh kedideh mileh sekulah ko kadi' nabada' naru' doo' serawey, na'em narih kedaluh, doo' tu'en narih hormat guru' narih, 'am narih giwen err nuk midih lun beken, na'em narih meno. Ena' nuk ineh keh maya'enun tebada' lem bukuh ago , Guru' peh mala ineh ideh, meluun mala ineh tideh kenep edto meto kenep-kenep assembly edto lekedtang edto satu ko' belaan deh tineh peh nebada' kamih,

nukanan luk do untuk burul ta'uh, iyah lah kuman ka'yuh luk midih luk do luk inan um marey vitamin nuk nah naruh kail lat paad [ka..] natoh nuuh burul narih